हेलिकाप्टर काजे हमरा इंखूर उड़न खाट लोको है। उड़न खाटलाम हलकत कहालक बोठया नहीं है। बाकुन है मोटला मोटला नेतान हसला बोठया है। बाकुन उड़न खाटलाम बोठने ने एक उपर ती नेचाल मानस्या काजे देखे ती कीडिया धाला देखायता हसे। हमुं तो अतर कोई मालम नहीं है। बाकुन उड़न खाटलाम कालक दाले ती मी बोठीश ने मार घ़र्णिया काजे वली बोठाडीश। तेर मा ती नेचुन जहान बोठाडीश कशुब देखाये करेने उड़न खाटलाम तो बोठीश हमुं।